وشو أنا عندى نقص فى السمع دونت مفهماش حتى الصوت فيهم فين يخلينى ما نجمش نرقد، تى نولي بيش نرقد يبداش فيما طبال بحدايا ميجلجنيش، جدا قبل مشيت العرس ورقدت في وسط العرس اكثرش من هيك، أنا مثلا عندك وماما أي صوت يفدد فى يد حتى واحديك بحداها وصوت التخطيط بتاع المقلا اه ما يخليهاش ترقد، صوت الكلاب خاطر بحدانا كلاب برشا ما يخلوهاش ترقد.